Kwega endiimi nyiingi kyamugaso munno habwokuba nechikuyamba kufuna abanyani, nechikuyamba nk'kutumbala ebichweka, nechikuyamba kufuna emirimu, nechikuyamba butakugeya omu bantu, ne basobora kuba nebabaza ebintu kanti no'ba norumanya.